Halaina tolongo be miaro tolongo gasy da asia persily hely tetehy eky da maka vinegry ray sotro añao da menaky in-droan'ny sotro da ampia sira da ampitombo añao avao i fatra araky habeny raha tadiavinao fa ampifandaja soa vinegry miaraky menaky nofa mañao ray sotro añao vinegry da roa sotro ny menaky.